غاح اشوف اش غاح اصيغ باسبوع الي متقدم بينو واشنو الاخطاء الي لازم اتجنبى واشنو الشغلات الي تسعدني حتى احاول اتقغب من عندا اكثغ واحاول اعيشة بشي احلى واحلى والشغلات الخطا احاول اصلحة وتكون احسن يعني مما كان علينو.